Po e kisha provu mishin sintetik edhe nëse m'kish pëlqy kisha vazhdu me hongër rregullisht. Mendoj që mishi sintetik i ka disa avantazhe, si mbrojtjen e mjedisit edhe i zvoglon vujtjet e kafshve edhe kjo mundet me qenë njo pi arsyeve pse disa njerz kishin preferu me perdorë ma shumë.